أكيد أحب تطيب أكل المنزل لإن إنت بتوفر المكونات اللي إنت تحبها، والأكل على ذوقك وتكون مرتاح في جو العائلة، أما المطعم رغم إنه مريح، يعني سهل بس بعض الأحيان متقدرش تتحكم في جودة الطعام، لنظافته قديش تكون دائما على ذوقك، زي البيت وتحس براحة أكتر في الحوش أكتر من مطعم.